Do vallira ittugo champe. Bedo waata tasaaje ha nder mai be hauta dum be hite sai be hubba dum, daga totton fuddan laibugo tasaaje mai labbina ha nder wakkati sedda wala vonnugo wakkati.